קנוואג'ה אלסעאב בסבר ואלהדוא', קנהאול נפם אלמשכלה מזיאן בש נלקא אלחולול אלמונאסבה, קנדיר ח'טואות סכירה ומתוואסלה, ומא קנתראג'עש בסהולה, חתא אלדעמ מן אלנאס לי קנתיק פיהם קיעאוון בזאף וקייאתי אלכּוואה בש נסטמר.